Edamen iho nayen kuande iho ndujan color ndundademe nuu, nuu ndavii mixteco kache, iho chikuii verde nani yuku ihá yukue'e rojo yii anaranjado tuu na naranja nani ihá ndame yii azul nditande ndamen ihá ndame ujun verde limón kui ya'a ndame blaco yikui jii ndame un color amarilloa yí juan yi morado ndunguan no color ndianguando ndiiña colores nduiña tutuku nduanija tu iña tutu iña iña yita ninuu ndenujan nani colores nuu ndavii.